gott kvöld þrátt fyrir háværa umræðu um okurvexti smálánafyrirtækja hefur ekki tekist að

koma böndum á starfsemi þeirra við ætlum að ræða á eftir við framkvæmdastjóra Neytendasamtakanna sem segir óskiljanlegt að stjórnvöld skuli líða ólöglega okurlánastarfsemi ár eftir ár en fyrst ætlum við að ræða um rafrettur því hingað til lands kom í dag breski prófessorinn Linda

hún segir að rannsóknir sýni að einungis örfáir sem ekki reykja noti rafrettur og nú hefur

lagt fram frumvarp um rafrettur sem sætir gagnrýni og hingað til að ræða um það er kominn Ólafur Þór Gunnarsson flokksbróðir heilbrigðisráðherra í vinstri grænum og Halldóra Mogensen Pírati og formaður velferðarnefndar og þið eru reyndar bæði í velferðarnefnd veriði velkomin takk þið fenguð til ykkar að þið heyrðuð í henni en ekki áhorfendur heyrum aðeins hvað hún hafði að segja Ólafur sem sagt hún segir að bresku börnin og ungmennin sem reykja eða hafa fiktað við það þau prófi veip en minna en eitt prósent þeirra sem aldrei hafa reykt prófa veipið ykkar nálgun í þessu frumvarpi gengur út á að takmarka notkun aðgengi og sýnileika vörunnar segir að nikótínið í sjálfu sér er ekki hættulega varan

eða hættulega efnið í vökvanum heldur eru

það nokkur efni eins og formaldehýð aseton og fleiri sem að geta verið hættuleg og við vitum að eru hættuleg og geta verið krabbameinsvaldandi við vitum það líka að þau eru líklega í þessu formi minna krabbameinsvaldandi heldur en í öðrum heldur en í til dæmis tóbaksreyk þannig að við erum nú kannski fyrst og fremst að horfa á þetta út frá út frá þessu og svo hinu að þrátt fyrir allt þá er nikótínið er ávanabindandi efni og það er engin sérstök

ástæða til að taka því léttilega þegar verið er að markaðssetja eða búa til lagaumgjörð utan um efni sem þannig háttar um nei en nú er verið að reyna að hjálpa fólki til þess að hætta

og nota tóbak já þetta virðist vera

af hverju reynið þið þá ekki að greiða frekar fyrir aðgengi að þessu þetta er sannarlega skaðaminnkandi

það er alveg hárrétt og skiptir gríðarlega miklu máli fyrir þá sem reykja að hafa aðgang að þessu til þess að geta hætt vegna þess að við vitum allt um hætturnar af hefðbundnum reykingum þessi efni í

búið að vera á markaðnum í einhverju formi við skulum átta okkur á því að þegar sígarettur komu á markaðinn þá voru þær búnar að vera á markaðnum í áratugi áður en menn fóru að átta sig á því hvað þær væru hættulegar þess vegna held ég að það sé skynsamlegt að svona fara fetið í þessari lagasetningu sleppa ekki öllum tökum en sannarlega að búa til lagaumgjörð sem

nýtist þeim sem þurfa á

Halldóra hvað fannst þér um

ja mér fannst bara mjög gagnlegt að fá hana og gott að fá þessa hérna fá þekkinguna hennar og sérstaklega að fá upplýsingar um þessar rannsóknir sem hún er búin að standa fyrir en mér fannst líka það var mjög áhugavert

í þessari tilskipun sem við erum að taka hérna upp að þá kemur fram að það er verið að sem sagt að minnka magn nikótíns í vökvanum það

að það sé ekki of mikið nikótín í vökvanum og hún talar einmitt um það að það væru rannsóknir sem sýndu fram á það að þetta gæti haft mjög neikvæð áhrif á þá sem eru að nýta sér þetta til þess að hætta að reykja ef að þú ert með heldur en er í vökvanum að þá reykirðu oftar og tekur lengri

og það hefur þau áhrif að þú ert að taka inn miklu meiri vökva

meiri vökva og það hefur þau áhrif að þú ert að fá miklu meira af þessum mögulega skaðlegu efnum sem eru svona sem eru með nikótíninu og hún talaði einmitt um að þetta þú veist væri í sjálfu sér eitthvað hún talaði um að það væru engar rannsóknir á bak við þetta þessa ákvörðun um þessi tuttugu mg í vökvanum af nikótíni þannig að mér finnst þetta

sömu kvarða og eru notaðir til dæmis í

veipa meiri vökva og þar af leiðandi fá svona það er algjörlega hægt en við skulum líka athuga það að með því að taka inn sem sagt þéttara magn af lyfi sem er sannarlega virkt efni og hefur áhrif á líkamann að þá ertu að auka áhrifin og mögulega geturðu verið að auka líkurnar á vanabindingu heldur en í smærri skömmtum

ég held að Evrópusambandið þó að það sé nú ekkert allt gott sem kemur þaðan að þá séu þeir þarna að minnsta kosti á réttri leið og ég held að það sé skynsamlegt að hafa takmarkanir á þessu að minnsta kosti til að byrja með annað sem hún nefnir er að með auglýsingar á þessu efni og sýnileika í verslunum hún hefur áhyggjur af því hvað í þessu frumvarpi

að draga úr sýnileika og

og banna auglýsingar ég hef alveg vissan skilning með því að banna auglýsingar en mér finnst kannski gengið of langt í að vera með engan sýnileika að það megi ekki einu sinni sjá í gegnum

þannig að ég held að mig grunar að nefndin komist alveg að einhverri sátt með það að tóbakið því þetta var gert með tóbakið á sínum tíma og það er óþarfi að fara svo langt með veipið ég held að þetta sé alveg rétt hjá Halldóru að sko við erum þegar með efni á markaðnum þar sem að sýnileikinn er nokkur eins og til dæmis með tyggjóið og það hefur ekki sýnt sig vera sérlega skaðlegt og ég held að þarna séum við nokkurn veginn á sama máli að það sé hægt að halda honum einhvern veginn inni en við megum ekki gleyma því að þrátt fyrir það að frumvarpið sé að einhverju leyti breyting frá eða svona aðlögun skulum við segja frá frá frá reglugerðum Evrópusambandsins eða tilskipun Evrópusambandsins þá erum við líka að setja þarna inn þætti sem eru afar mikilvægir eins og eins og til að mynda fræðsluþáttinn sem er

ekki inni í tilskipun þeirra sem er mjög gott sem er mjög mikilvægt og það eru svona í það heila tekið þá erum við að stíga þarna held ég mjög mikilvæg skref sem geta hjálpað fólki að hætta að reykja og það

bara fagnaðarefni en það er eitt bara til þess að bæta við út

það er mikilvægt líka og þetta er tilskipun Evróputilskipun sem er ekki búið að innleiða inn í sameiginlegu e e s nefndina þannig að gerðin er ekki komin við þurfum ekki að innleiða

þetta núna og við gætum ef við viljum þá gætum við endurskoðað og fylgt vísindunum aðeins betur og skoðað þetta með

til að það er orðið ljóst að við þurfum að innleiða þetta eins og þetta er í Evrópu rétt í lokin er eitthvað sem þú sérð fyrir þér að megi breyta í þessari í

það er alveg það eru atriði eins og til að mynda þetta sem Halldóra nefnir með sýnileikann það er svona eitt dæmi það eru svona ákveðin skilyrði í sambandi við hvar má veipa og hvar ekki og atriði með til dæmis að vernda veipara frá reykingamönnum

þannig að það eru alls konar svona atriði sem ég held að náist ágæt samstaða um í nefndinni og ég vona bara að við náum að gera þetta að lögum núna í vor sjáum hvernig gengur með það takk fyrir komuna hingað Halldóra og og Ólafur takk takk

að snúa okkur að öðru stjórnvöld hafa reynt með ýmsum ráðum að sporna við starfsemi smálánafyrirtækja hér á landi en með litlum

árangri hér eru ennþá nokkur fyrirtæki sem stunda þessa starfsemi þrátt fyrir dóma og dagsektir frá Neytendastofu fyrir að brjóta gegn lögum um neytendalán með því að reikna svokallað flýtigjald ekki inn í og árlega hlutfallstölu kostnaðar sú tala má ekki fara yfir fimmtíu prósent að viðbættum stýrivöxtum en þetta flýtigjald hækkar hana töluvert upp fyrir fimmtíu prósent hingað er komin Brynhildur frá Neytendasamtökunum velkomin takk takk þú hefur lengi fylgst með þessum fyrirtækjum stunda þau ólöglega lánastarfsemi já Neytendasamtökin hafa haft horn í síðu þessara fyrirtækja frá því að þau komu á sjónarsviðið svona upp úr hruni sko árið tvö þúsund og þrettán voru sett mjög mikilvæg lög sem hámarka einmitt þennan kostnað sem lánveitendur

mega setja á lán eins og þú talaðir um áðan og þessi smálánafyrirtæki sem eru hér á markaði þau hafa í raun aldrei fylgt þessum lögum og það er Neytendastofa sem er sem sagt opinber eftirlitsstofnun hún komst að þeirri niðurstöðu tvö þúsund og fjórtán að lántökukostnaðurinn væri of hár það mál fór síðan fyrir dómstóla

að sömu niðurstöðu sem og áfrýjunarnefnd neytendamála og það var af því að fyrirtækin voru að nota þetta flýtigjald þá breyttu hérna smálánafyrirtækin í eitthvað sem heitir rafbók og sirkusinn hefst bara aftur Neytendastofa kemst að niðurstöðu um að þetta sé ólöglegt áfrýjunarnefnd neytendamála líka og nú erum við enn og aftur með dómsmál sem verður tekið fyrir í haust þannig að þessi fyrirtæki

rauninni því miður þau komast upp með það að veita ólögleg lán og úrræðin sem eru sem hafa verið stjórnvaldssektir sem Neytendastofa hefur beitt þau virðast duga skammt já hafa þau verið að borga þessar sektir við höfum verið að reyna að svona forvitnast um það ég held að þau hafi greitt einhvern hluta það er af gamla málinu en í fyrra voru lagðar hvað fimm hundruð þúsund króna dagsektir og

tíu milljón króna sekt sem ég veit ekki hvort að fyrirtækin hafi greitt þannig að hérna það sem við höfum áhyggjur af er bara hversu lengi eða hversu langan tíma það tekur að bregðast við þessu já hvað þurfa stjórnvöld að gera sko nú hefur ráðherra neytendamála Þórdís gefið það út að það eigi að setja saman hóp til þess að skoða þessi mál og það er bara gott mál við hefðum náttúrulega viljað sjá þennan hóp að hérna hann hefði verið settur á fót miklu fyrr en það sem er mikilvægt er það að þessi hópur starfi hratt og vel Neytendastofa hefur bent á það að þessi fyrirtæki eru ekki leyfisskyld og það er vandamál vegna þess að flest fjármálafyrirtæki eru undir eftirliti f m

sem er leyfisskylt stendur sig ekki eða brýtur lög þá er hægt að taka leyfið af þeim þá geta þau ekki starfað sjá sér í raun hag í því að standa í kostnaðarsömu dómsmáli vegna þess að á meðan geta þau verið að veita þessi lán á okurvöxtum dálítið áhugavert að þið nefnið einmitt í erindi ykkar til ráðherra sem þið

á dögunum að

mörg fyrirtæki það er þetta fyrirtæki

nítján smálán og

smálánafyrirtæki einmitt ég skil ég skil ekkert hvorki upp né niður í þessu svo heitir e

starfar frá Danmörku þannig að og hvort það hét áður neytendalán þannig að væntanlega er þetta eitthvað

með að ja við getum sagt ef dómsmálið í haust fer eins og við áætlum að sem sagt þessi lán eru ólögleg þá eiga allir þeir sem hafa tekið lán fram að þeim tíma rétt á endurgreiðslum fyrirtækið sem var dæmt það gæti þess vegna bara ákveðið að leggja upp laupana til

þess að þurfa ekki að greiða þær bætur þannig að þeir sem eru að taka lán á ólöglegum vöxtum eiga rétt á

en munu hugsanlega verða af þeim endurgreiðslum ég er alla vega spennt af því mér finnst allar líkur á að þetta mál muni tapast það er að smálánafyrirtækin muni tapa því og þá eiga allir þeir sem eru að taka þessi lán í dag rétt á endurgreiðslu þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig hvernig það fer og hérna ég vænti þess að lántakendur muni hafa samband við okkur ef að þeir ætla að leita réttar síns og

skoðað það nú herja þessi fyrirtæki mjög grimmt í sinni markaðssetningu á neytendur

með s m s um með tölvupóstum og markaðssetningu á netinu og slíku hver eru skilaboð ykkar í samtökunum til neytenda sko ég myndi nú aldrei taka þessi lán því þetta eru náttúrulega bara okurlán en það er hins vegar áhyggjuefni að svo margir séu komnir í þennan pakka ég ímynda mér að það sé þá fólk sem einhverra hluta vegna getur ekki tekið yfirdráttarlán hjá bönkunum eða önnur svona skammtímalán sem eru á hagstæðari kjörum og það er eiginlega svo önnur umræða sem er kannski bara um fjármálalæsi þjóðarinnar og kannski Breki Karlsson væri betri en ég í þá umræðu en eins og umboðsmaður skuldara benti líka á þá er þetta áhyggjuefni þetta er mikið ungt fólk og

til umboðsmanns skuldara vegna vegna þannig að þetta verður svona eins og bara vítahringur og náttúrulega svo eru þessi smálánafyrirtæki mörg þannig að menn við höfum heyrt sögur af því að fólk er komið í vítahring þess að fá lán hjá einu smálánafyrirtæki greiða það niður frá öðru og svo veltur þetta

eru grimm alveg í sínum innheimtuaðgerðum þannig að og mál sem við erum að fá eru þá gjarnan þannig að kannski

foreldrar eru að reyna að losa börnin sín úr prísundinni í Kastljós takk og þá er ekki fleira í Kastljósinu í kvöld takk fyrir að horfa veriði sæl